स्वीडनचो लोक डिसेंबराचे तेरा तारीखेर लुसिया। म्हणलोलेम उजवाडाचे फेस्ट मणीतात। स्वीडनाचे नाच म्होल्लेआर पोल्स्का आनी शॉटिस। लोक आपल्या नावाचे फेस्ट करतात पसकांची। परब समरंभतात क्रेफिश पार्ट्या करतात। हेयो जाऊन आसां स्वीडनाच्या तोंडॆव पडती।